Ndreto moa ñy fahasamihafa tsy ampiampy mampiavaky ñy zebra noho ñy soavaly: -Aminy ñy fomba noho ñy toetsy: ñy zebra mana lobolobo mainty noho ñy foty aminy ñy vatany, mana toetsy miavaky aminy ñy fanohera noho ñy fiarova; ñy soavaly tsy mana lobolobo manahaky ñy zebra, ñy soavaly mety ho mahity no milamy kokoa aminy ñy rehakyfiaraha miasa amin' ny olombelo, ñy toetsy ara- tsosialy ñy zebra matetiky miaina aminy fiaraha miasa aminy gnatoky ñy biby mana fihetseham- po matanjaky no mahery setra.